Yeah, because aay good for you to something yor seh. Because for you something yor seh to too much people, aay nah good. Because dey way you open up to people, some people planning to do something to you, so aay better you jeh do it dah way. Like for you to be by yor seh.